संघर्ष से व्यक्ति की सात्विकता का विकास होता है और पूर्णता की बढ़त भी होता है। संघर्ष से व्यक्ति के नए गुणों और विपक्षों को स्वीकार करने में मदद भी मिलत है। संघर्ष से व्यक्ति की आत्मा परीक्षा में भी सुधार होत है। संघर्ष ते ही व्यक्ति को व्यक्तित्व बनने में आसानी और गुणवत्ता तय करने में बहुत लाभदायक होता है। संघर्ष से व्यक्ति बहुत मजबूत और आत्मविश्वास वाली बन जात है।